bin adamtin ama anin malanin dande deke hujimidafed huji ishi itatu yoyote itatwo anin orru deket jembe fudeda woanin lon tisset shimbo fudeda won anin deke anin midansun kulli yaani won an deke huji anmidas har kaskabedde deke midas fudedde won sinnin midasa maana bila won sun hujin akkasin kazi burea dub dandee won akkasin sun dandee himmidansu dub woo akkasisun fudedde achiandeke hujian midasa